Kwama mə a gəla lantali ba ma mela təm jʊni wo <noise> bamə bʊʊla le nən yuwal. təni nəngɔ mən wʊni janga mʊgɔ lɔng nan gun nən kumsili nəngɔ mu ka jam nəngɔ mu tal janga gi nan yəla be nə kɔkɔ banya janga. go a lɔi nəngɔ mu ka jangago nəngɔ mu tal janga gi, na nən kwami nəngɔ mu ka jangagɔ nəngɔ mu tal jangagi. Kənkɔ na mə doule a mʊgɔ lɔngi, jangatini a nyim nəmə sai jə bele. Jʊwa bwi mu tal jim jaməle kwan kwan namu suwa kellei ma ja nyuwa dil muno. To jə jalənni mu nəji lai jə konle kwang kwangi, kwaama nyim nənga nyim yadda ni yʊwalo nyimtəm daagi amma jəjalənni mu nʊng jele kwang kwang mu nəjile kwang kwangi amma na be mu doule sai jə bwang munle. <noise> Mə yuwa yuwal le na be mə dou lɔ lei na mə suwa kelole kwamitin məndi na ja nyuwa dil mi sai ja təl ja ma kamigɔle.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 A me jim təno don nəji nə jəjalən a kwamagɔ gəm. Na nən kwami ja yəla ja be lɔ. ja nyim mu nəji nə jəjalən a kwamagɔ na koni ja nyim nʊni nəngɔ nʊ nəji jəjalənlei sai jə bele kanga jangatinɔ nyim mu nyi nəmo mu nəji jəjalanlei jo